الرياضة هي كرة القدم وانها لعبة تجمع بين المهارة والتعاون والاستراتيجية. استمتع بمشاهدتها ولعبها حيث تعزز روح الفريق وتخلق اجواء حماسية، كما كرة القدم تتيح الى الى تفاعل مع الاصدقاء والعائلة سواء في الملعب او اسناء مشاهدة المباريات معا.